الموضوعات اللي نبدا فرحانة كي نحكي عليها هي دارنا، هي عائلتي، كيفاش نربو صغارنا، كيفاش نكونو ناس فاعلين في في وسطنا، في مجتمعنا، كيفاش نخلو أثر طيب في المحيط بتاعنا، هاديكا أكثر موضوعات بدنا نشيخ و إحنا نحكي فيها، وغدا فرحان شنو هو ال المستقبل اللي نرسم فيه لصغاري، كيفاش نحبهم كي يكون كي كبروا كي يبدأوا يبنوا في أرواحهم، يبدأوا يستقلوا، يطيروا من العش بتاعهم، يمشوا من بحبان.